Kultura australiane është e ndikuar shumë nga natyra dhe mënyra e jetesës në natyrë. Australia është e famshme për plazhet dhe sërfin, por ka edhe një lidhje të thellë me traditat aborigjene, si arti në shkëmbinj dhe ceremonitë shpirtërore.